निमाड़ी भाषा में बहुत सारे कीड़ा जनावरां के नाम छे। चींटी, जो छोट पर एकजुट होके काम करवे, <hesitation> अपना घर बनावे। मधुमक्खी फूलां पर जा के रस चूसे अने मीठो मधु बनाव। तितली, रंग-बिरंगी पंखां वाली, खेत-खलियान में सुंदरता फैलावे। पतंगा <hesitation> रात में उजली रोशनी में उड़ता होवे अने हवा में हलचल मचावे।